तेनाक राजा कैहदेउ आलु ओहके कैहजिता । आलु कैहदेउ जा मे फेकुन मिलैबो कहलेतिति सोहाजिता । अइसने करके आजकाल च्याउ यानिकि गाउँघर घैंना बनाइल च्याउ फेकुन राजा कैसा बनगेल है । सबकुइ च्याउ ओहके मन परैतियाँ आउ जेहमे तेहमे मिलैबो कहलेतिति फेकुन च्याउ सोहाजिता । खास करके हम्मर कठरिया भाषामे ते यि च्याउ ओहके बिम्ति कहतियाँ मुल बजारमे बनाइल च्याउ ओहकेभर च्याउवे कहतियाँ । बनमे मिलना तमाम मेलके चिज ओहके नाउँ अनुसार फरक फरक नाउँ लैके चिन्हतियाँ । च्याउके तमाम प्रकार आउ अकार रहता । <noise> उहि जात आउ अकार अनुसार च्याउ ओहके चिन्हे सिकजिता । च्याउमे खास करके गंगनधुर, छतिया, भुसेहला, बिलैयक कान, बिम्तिक मौसि, सवनियाँ बिम्ति, भादौंमे उठ्ना तालस, कट्ठचिउँ, पट्‌पुरा लगायतके परतियाँ । मोहके ते यि च्याउ यनिकि च्याउ <hesitation> आउ च्याउके आउ फेक प्रजाति बेढम मिठ लगता का । अब मनैंभरिन अपना अपना सुचि रहता मुल अब बनमे मिलना यि तमाम मेलके च्याउ जैसेकि छतिया, भुसेहला, बिलैयक कान, बिम्तिक मौसि, कट्ठचिउँ, पट्‌पुरा मिलबे नाइ करता । तहिमारे कबुकाल्ह जबिल्ले मिलबो करता कहलेतिति बन्‍ना मिठ लगता । मै बहुत जेदा रुचाके खैतुँ आउ जाके मनैंभर फेकुन यहके जेदे मन परैतियाँ उहिमारे बहुत मेहनततिति बनमे खोजे जितियाँ ।